أنا الوظيفه راني ضرك نخدم فيها راني خدام مدير التربيه في ولاية ال- ال- <hesitation> الاغواط وتعجبني ياسر، نشتي نربي الأجيال ونربي ال، ونديرو تعود عندنا مهنه ونربوهم على الحق والباطل ونربوهم على الوطنيه والقوميه العربيه المسلمه، ون- وراني شافي نزيد ن- نطور ان شاء الله نعود وزير التعليم العالي والبحث العلمي.